malatiin abasuun picha daatii feet detee baree ibsaa daabdaa.bareeibsaa ho innin ijeet akk pichan suun akkcholee kasaa baat duub ak ishiinfaituuf tuun ilaltaa.duub akasin baree akasittin illaltee hubetee laan dotta.